Ma arva, et kuritegevüse vasta või külh egäsugust geneetilist <hesitation> värki pruukiq. Selle et <hesitation> kuriteke vasta tulõ võidõldaq ja taa om väega efektiivne viis näide kuritegevüst piätäq.